Eto nameiha ke heate ato kio namore <hesitation> keri pepemiu umbari siro ta keri pepemu umbari <hesitation> amta ke awa auto bona mara ara <hesitation> keri pepemu umbari amo amomo <hesitation> ami keri awo ami nangota <hesitation> orombari siro awo keriami kogombao amomo mireri nangota ato nangota menu undu ta afifije ta mireri amera eto angato pambuto ifuzo ifuzo pambaza pambato jua <hesitation> kombo pambatuza amamo ama keri a pepemi ami <hesitation> keriawo umbatora amimo amita hakarimo amimo <hesitation> ufu tapa tapa eto nango <hesitation> da nango ta mihera mihera aimo aimo hakarimo <hesitation> aunowo amubuto evike paziri bera. Namanama nawa ufu tapa nama nawa emu kona awo ke merevi awo namehena ere ke paziri be usa eto evimbara amo mireri ta kera mire hakarita kera <hesitation> eto ke mire siroi kombo uza amo donda kevi evi jivito amo merere amo <hesitation> pembe mirere emire e kusasa pembe umbuto ura suza e orope tapa tapa maim eto hangat nongo nangota da eto anda ha nango miera emi ta joe mai amo keri amure usasa pepemi awo uretusuza puruta pepemi papemi awo keri mi e tumbuda vambeda aro ususa awona e mireri afize jape ta wowoera amo wotea mera evi <hesitation> nangomi or angat nongo nangota meni undemi afifi jemi ke hangeto ke ingito ke agi herato keriri pambuto <hesitation> keriru umbora besi amai pambuto embo hare pakare embo aman embo pamone aman aru pokariri anuta siro siuja kito Evi keri menda sire veto wugiza amo <hesitation> meni amomo amta izi izi izi awoi izi komboi amo meni amo <hesitation> mirere amitamo hakaribe hatza ae hosasa nona pepemi mane kiuza amo keai ingae <hesitation> aia arokomane amo keri amo kombavito e kamai vito uketo amo amita emo e dondamo a keri pepembao urejae dondai miriamo amo hore eni hekai eni vito metuza amore <hesitation> keri amami orembari kohumbau namora hautuja o keri awo umbae aiketo <hesitation> kepivieto amata ke e agiera kepivieto <hesitation> kerumbora besi amai pamota keri awo eumba aro poka embo menire <hesitation> embo pamone re hamai nihera eto keri amore ena ena nam barira haru pora rau ena nambari awo eto na ina nau to wuwuto keri umbora besi amo mihena hako nangota <hesitation> nangora aruputora nango hera uto umbuto hangat nongo nango ke afifijeta amo aimo da ta pambuzo awo ke mo ke paziri bera keri emi amo. Keremi siro kogombu zamo mirere ha ke ha keri a arimibari ha usosa awo ketora donda pepemi awo mire nangota ise katuja da anain eto dai jawo pepemu usasa dehi hagire moresby hangari koe lae de rabaul de hakari doizi kuza degadi izi kuza hosasou utufuza <hesitation> dona nango keae <hesitation> aire nango keaete <hesitation> auwo ufufuza amare kerimbe hena kerimbe hena kerea horai mihena donda amoro a pure amore a izi kuruza awotore <hesitation> hea keatona ena eire awada menu undi nangota afije amo <hesitation> ke jawo kerim bara uwera evi eto kogote ingetora ingito amo ke awa hagiera eto pambuto awo <hesitation> kerufora besi amore pambaru eri embo pamone <hesitation> keriawo <hesitation> umbari embo meni <hesitation> mehera awo eto kogoto aru pokari eto kouwari awona bito pambuto pambuto <hesitation> horoai wutu keto awo nimo hako amita. Pure amimo awunato kerire umbe nate purena awo animo awunat kerire ewuja amo mirere mirere husasa hakakari mirere pepemi awo mire tofuta ijekawo jikuru ketuza ehavi namorera awo etore e keri kerum barimo <hesitation> ke paziri bera miza vieza mo embo be tapa amo awena nanta menu hundi awo keriem bara uwe ame amo peimbe amo horumbo horumbo ora <hesitation> iripo koriora kurumbe hambuto mene namta keriawo <hesitation> keriau pambajoe uwe amo e koroumi ange kato juorena mende keri amoro ufuja keriamo e amo kefo baera kiri iji nangota te amnau keri tefo keufa teufa ra wuwuto wuwutoro hako <hesitation> hakoe hamo keri amo tefo bai tefo bare mo miraira koromi aumbuto fora koromi inigeto ito ingo korona pambuza keri a angato ufora a keri manimi korom tufuja kito amo a pambadai aikakano raura Orona meni pembe amo kumbodai tufei ta tamo toto toto ukeora ukete mihere amaie nangato na ara ire anita kanto ora m na mei gatara ambo ingata awa ingihe nungo orimbari nungo hamanga uwe a mirere pore ana uwera aviawo <hesitation> keri awo namehena ere keri umbari awo paziri bera amta joere <hesitation> hazire atona nahoi nahoi de ato ato nau keriso fana awo tego deara katom amore ingatora m <hesitation> juapende anamtoru mia juapembe nama aire amta joy awo <hesitation> awo kerinda ata meni sokoei nau dai mi ata foma goari mihe au keri afo namo <hesitation> keri umo pambuto onandegi jawo da jawo ajeka hera amai keriawo umboram ta besi re amai aira au pambutore embo ke ari pokari embo pamone amore e aimioira awotona keriamore nenamiri keto awo ere ai iriketo na namoru pambuhona wu pambuto Awo hako school ani isukute evi hakari <hesitation> ai pambuhona maketo school jawo martys rehera ai pambuto awo ae jua jua jua eroro eto eni eroro tapa ta eto awa ma ani ehona awai keriewai ufona evera amta joy amo amo embo hagena embo mara pokara iji nau amikote amo embo hagena embo pera hari pogari embo meni naure aumba hagena embo mi <hesitation> keri amore namora hari pokara nau enjo iga ere e henangada jua jue e ingene awa singe eroro eto ini eroro awa amgato tapa reto awa minere <hesitation> heako <hesitation> nau ejoe enifo amo puri enieni pambuho namo awo <hesitation> hakarito etore namo hakere hakove e keri enimbora au heke hekai eni aihako isogotevi hara keto hai pambuhena au degi jawo <hesitation> lae era ai pambutore <hesitation> keri eni e arufokari ta ke umbora ai ere pambuhona awo Ai pambutona a jua amai awo eroro jua eroro angato mihena ai mihe awo aru pokarita <hesitation> meni aru pokari ta e keriawo amae amae ufa nahora ai humbutona aura wuwuto wuwuto awo <hesitation> iji amo kote amo iji naute aimo porum barita deigi awo deigi awo pembemi aja iji menibe afiriketo mi aza awo tere poru namo umbatuwe <hesitation> arufo karara avo totore he awora meni pure anibe afiriketo mi azao ketore namora hako toto <hesitation> imbota jawo moani hiore simbae eora <hesitation> aipambohona deigi aipambutore awo purere aiuhona evire arupokari puro awo totare <hesitation> embo ta koro jawoto jawote aimi huja besi e amai puro hona era puro ai eto awo jiwai tapa behona de be tore henangato purore afuruketo umo ima jawotore ako auwo totore namore hako pure eni <hesitation> dondo ekananan tutuhore awo ingi koroha korea ungai <hesitation> E amita susu ae hako purai ere somborona simbetore namore purere <hesitation> donda ekanana ungo ititore ingigi korora amita susu ai pureru oni hona puro ne awo juwa juwa juwa <hesitation> gnu ufo ufo utu ufo ufo tapata eto angare juwara toari da juwa toari awo e juwa angawe torona eto me kea namore <hesitation> awo namore <hesitation> awo namore a pure hungawiko namo namo tefo mema am puro amore mana ai puro amore mana ai nate e nangato nau mahami ami namo pambuto a ari pokari besi mana ai inu awo ai hona umbe meni sokombe ai irikarida eto namo dudubuta ari pokari besi besi onanda azika izi kuza deire e jawo azika erai ai jogora awo nau mahama aira nau mahare puri emi aza puri pambuto ona endabe puru oire e nau ahani namore meni sokoi umbuto umbu tawo hairi erira eto auwo amta joe awo <hesitation> keriha asari basari ha hakari meni masi hora awo Awo eamo kote amo agi naute awo amo namo keaira namora asukari ke tapa bera eto e hamota asukari awo mirai tevo hutia asukari awo one awo tapa be awo awo awo asukureran oere jua pembe awo <hesitation> deige asugamai eire e hamoda asukari re merai teho utapara asukore awo jua ai toro nare <hesitation> geni ufu tapa eto geni singi tapa hangate mehena tapa ta eto juana nati mihena mine awo amo awo namo <hesitation> enamo amo e hamuta amo still asukara twewu tapa asuker asuketerana eruna ere aura hakari te hetona ara pambare aria wetore namo e wuwuto keria umbuto keria kogumbe umbuto irue <hesitation> korupovue uruwe hamo kaiketo be amore nau ahau orembe hona eramta bere namo re <hesitation> kerim bana uere nau aha umbuto pambare Nau maham mandete nau ahambuto namo kerim bana ore nau ahane jawo naure kerija eto embo ari pokari embo amta siro amore embo hagena embora embo hagena embo embo amta jawore mr smith ra mr smith aminamo <hesitation> auha umbuto pamonre aura nau jawore embo akito nimo aura iji kato na degi jawo ajika iji kata ari awo uwe amo ea menamo e miamo nou ato mate amo enanawo hanana eona <hesitation> rate nau ahami namore <hesitation> aman dei erim burumbuti ere ambuta nau ahawo a payment ekiona towombari awoe a amita be amo e nau hata ke awo euja mo agiona togota iripundo bo azikeuza au pambuto umoe ganao amo na me singa de bumbure gatona umoe naso peime emai egirono awo meni gagara awo uti kito yu pambuto bomdovigi me hangavato awo doehe nau ata bora hangae eona bona ata boawe eona au wende nau aminami tungabora namo tungabora tore namo pambuto awo keri ambuto poruere nau ahata E minenamo umbuto umbuto uenau tore nau ara first be amore ma ika nane uruja amta suse pure nambore nau ahare e donami henimi umbuto awo day jawo day pemu sunday port moresby hera ai nau ahara umbuto pambare umbuto pambahono a day awo kozeke umbuto pambu ene day amo umbuto onene apo ato keaza kei na hare umbutoa <hesitation> ari amite mine namo dokonoi ena e awo awo mine awa hangato ahato ari mine au amangato am a au jue awo nau tore eire <hesitation> kerimbari sirota kerimbari evi awo namihena eire paziri bera eto amore mireri tara mireri hakari ta eto aire <hesitation> donda pepemi ukuru tetora nangota mire ta joy e osasa pepemi awo day da nangota ai mo izi kuro ketora etore <hesitation> puru petera atorate te wuwu tore ma keri eara ai nango heka mai mirai amo nango ro uta amai amai amai wuwu ta amai wuwu atora wongeto wuwu atora arore minere donda ke jawo keri ama purobe atara surubasara awo ambotona e nanemi mehatonare Nangore nangoda meni undi undi awa afije awo e nango mi <hesitation> ukote nanga kuru uketo anga kururo a pambure keriawo fue awo <hesitation> mireri a keria a kea e aire a amore nangoda miu undemi afifije umbuto awo enanami nango arufo kapora nangoda da arosa ure susa e ire nangota enda pemi hai mera e enjo hoi danda degi anifo anifo aimo kafka ando arufo handere imera amga mirere amo hosasa utufuro ketora e keri nango ke awo izi kuru ketora aivi ere donda be data amara ma keri ae era amo amora asimbatosa keriawo am nangoto erumbari kogumbae amo nango mireri amoro ona fumbe meatora umboi meatora awo awo keri naura awo kou nihena awo angatena avi ere avi ere <hesitation> ke namo araroko awo wuwu temai emai <hesitation> tumu uwe awo ehena